<noise> ada'a kundo ayiixi kanyiixi yaan dioxi kee in koó te daayuuña'ati achi kuee naña xi ja koo xi kaanitña'axi ti io venenoso i'ixi kui'ioxi jiaa ku ja kuee ñandioxi te tiuña'ati a kaaña'ati xi peligrosoti deenti te xe'eni ti ayiivi ju xukueeña'andioxi te kuiindo doti niuu kua'ando yuku nduaani tati duaani tati io yuku na ku ja ñaña ko ña'axi ja ku ja la viichi ku koó jiaa ku ja ya'ochika xiinundo.